Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛyew me saafee kyɛn dɛ mɛyew m'ahomatromfo a medze bͻ bra. Osiandɛ, sɛ me saafee no, ͻyew a, wobotum ebu m'abow n'enyi. Na mbom, m'ahomatromfo anaa mo foon ͻyew a, ndzɛmba a ͻwͻ do a mehia wͻ masetsena mu no, minnya. Bi a nsɛm a ohia fa mo ho no, na afofor ho no, nnyɛ adze a mͻkͻ akenya, na m'abrabͻ aba ewiei.